Mekasɛ meebobɔ nɔma no firi baakɔ aakɔ a, mɛnya baako, mmienu, mmiɛnsa, nnan, nnum ,nsia, nson, nnwɔtwe, nkron, <laughs> na maanya ɛdu. Sɛ me firi ɛdu a na maakɔ du-baako, du-mmienu, du-mmiɛnsa, du-nan du-num, du-nsia, du-nson, du-nwɔtwe, du-nkron, aduonu. Aduonu-baako, aduonu-mmienu, aduonu-mmiɛsa, aduonu-nnan, aduonu-num, aduonu-nsia, aduonu-nson, aduonu-nwɔtwe, aduonu-nkron, aduasa. Aduasa- baako, aduasa-mmienu, Aduana-mmiɛnsa, aduasa-nnan, aduasa-num, aduasa- nsia, aduasa-nson, aduasa-nnwɔtwe, aduasa-nkron, aduanan. Aduanan baako, aduanan mmienu, aduanan mmiɛnsa, aduanan nnan, aduanan num, aduanan nsia, aduanan nson, aduanan nwɔtwe, aduanan nkron, aduonum.